Hetsika am'zavatsy <hesitation> maitsomaitso aloha zaho e, galantsika ohatsy zao margôzy, tonga de i legna igny tonga de tiako ketreha aharo fia. De ataontsika hoe <hesitation> tsaramafaitsy izay madinidinika ravy zay, igny zany aharo am'fia, aharonao am'fia amin'igny matsiro soa. Ataontsika hoe mamiteraky, <hesitation> iny koa zany mampisy vitaminy ary mbo tena hoe misy hafaitsy tena hoe mahafaky arety zany izy amin'igny mbo legna igny.